Mul om sääne lugu, et <hesitation> ma tahassiq minnäq katõs nädälis Prantsusmaalõ. Agaq noh ma alles võti ju hindäle sjoo väikese kutsiga. Et äkki sis sa tahassiq paaris nädälis mu poolõ elämä tullaq, et saanuq kaiaq tedä?